Bagideako <hesitation> inhaywanata udog menga iigina Rotanlog حيوانات damoe asio odo Rotanog المهم bagideako man mani galag elin, fatma desoe galag elin <hesitation> marreaka ghilan'gin, dessan'gin, urrman'ngin nulun'gin, المهم lontanig gelbi <hesitation> menga iginan ommega? Man tussaiba go tussaiba gon بالمناسبة أو terim ga nena irri, ممكن tan nan nae diafijoku nakir fiyosi. Tussaibai, mani, <hesitation> sawary kon awan gerka tagnimu, sawary e sawary دا asi awan gerka tagnimu. Fa en galag lo enga alag log dafina yani, balla ademri aitanga ken ken maney. Baharin toule gon tongay dari, tongay eka ushae, كهرباء darie tonay tanila.